Gny fandrahoa misy antragno aloha zany dafa gny vilagny vo gny lapoaly gny misy. Misy avao koa aloha gny rice cooker ampesana amin'io avao koa. De mandeha masina mandeha courant igny. Fa reo aby zany gny fitova ze ampesa aminazy. Matetiky nofa te hahandro laoky hanao zany da tsy maintsy mampiasa lapoaly fa tsy misy ankoatrin'izay aloha. Nofa hahandro vary amizay koa da ah vilagny gn'ampesana.